Kalo fangare pane oto se pane motor, ge fangato lebih pili pane motor, karna motor nege ngone fo pane ine ngone fo bisa jau ene, fo bisa gosa ene fo bebas, fo hoda mansia toma gai dan anggena yang bisa fangato gosa, karna oto ge fangato gosa waro ua, dadi fangato rasa gampang ge motor, bisa ngone fo susu toma linga ma soa, toma lorong me ngone fo bisa tembus ia, tembus ino. a tege